أنا طبعا أفضل البيتزا أو آيس كريم! هو مثلجات، لا تثمن ولا تغني من جوع. لكن <noise> البيتزا، أكل وجبة، بفضل أكل البيتزا كل يوم. بعدين، البيتزا أحد وجباتي المفضلة، يعني ما هو بشيء <noise> سيء. <noise> أنا أحب البيتزا جدًا، وخصوصا البيتزا اللي يكون عليها كاتشب وتكون بال-بالجبن والزيتون، جميلة.